Ēfara inja afafaas aan anja akurol mé. Do bakuré babu, baan inja akuryo mé bajaak mé, néni upuléén ésénool acoho éwato wato, bat piyo ho bugapuléni. Wan injo uŋanlo mé nukanul muting béséén yo écoho; kaan waaf wanu wawu; mara sén najoow inja piyo béfaas wanja usénomé béŋa nacoho. Yo écimé éfara nak apuléén aan do bakuré ba jaak mé.